Më yë i'ixtë jëdun jue dun i'ixë myaj tu'unk padëpëp yëdun, në ko'o nanyai'ixnaxëbë në ko'o nyëka'ay nëyonëp dun yë dun. ji'im dun nëyxë'ëp në ko'o je dun nëkxë wi'it juy, ji'im nak nyaka mëdë, ji'im je tëm wi'indënap pë mëdë yë wi'it nebya dun piadtyë, pë oy pë oy dun më këxäny je yë dun tyum, këxë nebya kë'ëk pëkëmyadsëp, jadun dun nyai'ixnaxëbë mëd në ko'o a'ax dun myakax myaukyë jadun dun yajtuny mëdë mëkumexpë në ko'o mëkumexpë këxë nak xiajkëwyadty, yamam najt's ëxa'am xa'ak ai'ixnaxëbë a'ax yë në ko'o yë myaj mexëp jadunt's dun i'ixä yë dun tyum